Peran penting nai masyarakat modern ndia yang pertama ndia pa'a budaya terus yang kedua ndia manea nilai-nilai makhluk al terus yang ke tiga ndia membentuk identas kolektif kebiasaan ia boe harus ana peran nai sekolah terus nai Ita lingkungan a terus nai Ita pembangunan ekonomi lokal.